<noise> Eritsereto heo misy gn'application tsy nampidirinao fa hitanao ao amy gny findainao. Ino gny asan'ilay ii ary ahoa gny hampiasanao azy?